Ndeku la'a kidi kidi jiaa kuja io ja ku'un ndiute ja ku'un comida ja dava'ando comida ndeku xe'en tejia kuja xe'en ndi'i yaáxi cuchara io bule io jiaa kuja xiiko'o ia ja xeetniiñuu ta ayiivi ndi'i yodo ja nyi'iko ta ayiivi ja dava'axi dita ja kajndo ja daava'axi mole daava'axi jiaa kuja io ja kaatniiñuu ta ayiivi ndeku ve'endo ta adi'indo jiaa kuja xede ja ndi'i ta yodo io nanxe'e tiuka'ando.